उटो का रेगिस्तान का वातावरण मा पनपण और जीवित रेण का वास्ता कई सारा कारण अनुकूल छन ऊंट का चौड़ा पैर वे ते रजिस्टन मा हिटण मा मदद करदिन, ऊंट का पास वसा की एक थैली होंदी जैमा उ भोजन और पाणी ते संग्रहित करदु।